Iyana e nomoroq-nomoroq engka e di bahasa ogiq engka seddi dua tellu eppaq lima enneng pitu arua asera seppulo seppulo seddi seppulo dua seppulo tellu seppulo eppaq seppulo lima seppulo enneng seppulo pitu seppulo arua seppulo asera duappulo engka duappulo seddi duappulo dua duappulo tellu duappulo eppaq duappulo lima duappulo enneng duappulo pitu duappulo ase- arua duappulo asera telluppulo narekko eloqkiq patterru i angkenna seratuq ditteppui doloq sippada petappulo nainappa ditambai seddi dua dimunrinna mappokkoro dis- teppu angkenna genneq di nomoroq seratuq